أقدم هواياتي هي أني نجري مالصغيرا نجري، يخالوني قاعدا في بلاصه نبدا نجري هاكيكا ما غير حتى سباب، نقولهم راهي هواية الجري يستغربو يعني نحس بفرحه كنجري نحس روحي طاير ما حلاها ما حلاها، حتر نشيخ كنجري نتفرج مالصغر من صغيرا ربع سنين.